Ya aya tiak munaina nama loy yama bota, loya mabota bara yaya huti tu si naim, si naim si nisya, hoya huti tusi, ya huti tusi haya adi bakubang, yakahe yaya huti tu sinai ininha, ya ni bakubang ai, yana amaun ei buti lai sera yama mana ma, amam huti rau tu si naim, i lohua anin, i kokoteya i lew i wuhi, yuhi ni law, yuhi law i leku bootwan i law au, ika uf naina law, i holong i botu huan le si leku i subera ai fama, i kahahu idini. Ufnai nama hania, har ai fama i dini ei i diniya ika au, ya ai falay nu i dini auho, u mali tuwe yakahe, ya lew ya <hesitation> tinakni ra ai fmi yakahe u dinik ne, ya male tuino ikah <hesitation> i dinak ni huan ya ya karja, yhe ya hutu sinai meun loy sampe yak. Ya wohi ya wohi yak manam ilele keya, ilele keya huan sampe yak ya manam, tewa i dinak yaka ito tayau man, <hesitation> yau i boru tenteli laya ufayam, i oboru ni amra ufaya hua anin, yak afak atoim, ara bakawa huan, <hesitation> i dinak yaka laiho um haksala ira munainam mbarang ike nanalaya ufayaa'no yak afatom maleo yakahe yak afatoi dia. Tapi, si tina'i aftoy yang satu ni butuni melya anhe, i baksala yak munainam. Ahe afatom ma belay i lai huan i baksala munainam i kabalya nie, i kani wohi loy, ya mabotam, botmatan enlima ti but matam enoite u boruk, uboruk heloyhu, u mu afatoya nanum barang suda am haksalau ufaya bamoi au suda, am huna u mutabakan jadi te uhi liwi, mufaha'an suda bamoi au, u buti ni'in pok u loy yama botalayu U mani an u ufaya, u loyu, u wohi nin u mani ufaya, yak munaini naliu ya kahe, hayak munaina na i wohi loya mabota layun, te mummun, um <hesitation> botmatan enoi i wohi, i wohi lotu hua anin alom tiam rayana ani kainis hifnainam, homtiya rahi yanan, kaina maun, ha loy huan, mulol <hesitation> loy loy loy loy loy amti hi munan kainama, ante mu- muna kainama ira amanin, ira amanin, i boruk, i kabal yatu, yak inara yaka anin ta tabalya, tara yana anin tu tara uf nainin anin hase, se silo hase loton supaya hata ra yana anin, tara ai tata ani i inin homesey, lotu ufya lata me tu sera karta sefti inin, tu sera ai kisni hume se a'asa bara tehua i soy lewi ni anin suda ya wale. Tehua ese lewi, ya yak yak inara leu yakahe, amaun kalo au nu dinak yakaha silo, si isin amai ya fuley ni au. Au huak manaina ira, amani niu i kahe bara ira ina ra ei mata nika, <hesitation> alo um ninte, um lotun katewa, am amni saja, jad <hesitation> am hafam ra daranim, seyaka minggu, seyaka botmatan enhit tinom, wolu um tumra tara timbil ina latuha ase seket um kahe, anlehua anin, aloy tu amra ai fa'enhe. Am kaintol <hesitation> amra timbil amai i seseket sif am tehua ha am safa ua enha sampe ua ha esan huholoy, se <hesitation> sa am afa daran buk- buk tem tu amra munaine sera daran but- but tu sera, kare meme tenem, am lew am radaram but- but tem tu amra esen eme meme tenem lew. Amra esan timbil ama, am lotu amra ufe mamatuya maun, am buna sifam, am wohi, am muhi hua anin ni amra ufayam amra amr <hesitation> ufama. Munai nama i ra amani amaun, ei mat am muhe baru fay mati tuam sef am hakalay, am hakalay yam huna humanaini meun sef, am hunani kalama, yak inara yeka u kasimu munaini ira amanin amaunho. Heloyho um ai i- ikaihe, aya ase huan, ai kaise fuan anin ika as sansibu, tara bele mutu tes tara timbe lama suda i bone ei silohua anin, ya aninho ya wohiloy ya mambota halayunhobara ya angkai, haya niak watafa, yakif nai nasoyo kisa ei kahe, haleu yak munaina ira amani nama i wohi, i wohi simloy huan, i loyo botmatan en hihit, enwal wal i boruk, i boru huan i gaya male lotoya, ya nahe ya matto ya nahaya wote ai ta a- ani sotonho supaya <hesitation> si botora nitfetahe haneha sampe sera Esan anin amaho se a'asani karta sama haya yak hunesi bota huan ya hue tuse ya baliya nise, ai i boru hua anin, botu huan, i kase ira ai tata anin meun, ika um heloy, um hutini mejni esan ai anin, hawo ya hil kartas anin haya tindak nium supayah hoam mana nika um nau- nau nika um esan anin, um uti kartas sefan tewa u mane nama ya nani meneo ai yakahe. Hali hua anin, ai du'an na mneo botwam akasese, bilayniam alotu ara ufaya, alato lew ara, um lerotam abuhi au'hi bala huan i kaisef akina akina si fua anin, bota lew, akasa ra ai tata aninmeleo akaka bala tu sey, anono lotu sey, hali hua anin akina, akina baka huan ala ara esan anin, asnefa maun aka um tibawaya haya so'uf, ya so'uf anma anin haya wohi am loy am yakahe, huran wuhi am loy kaka lawata um boruk heloy ei yakahe. <hesitation> am bil ara, am huna waya manira, asofsef ai ka'au mumu nainama heke seye hayahu holoi ya mambotta soyun kahe. Anin huan nei, yak munnai nama ei bunani ra ida tanira, ikau fatala maleo, ikese amana maun wohi. Wohi nisim loi, loiha akaleha karja ya- ya hunaya kuat tafam, tuyak esen enin huma nainin yek kalamatanin bara taha sohak rai kahe. Anama'o ahuhi teli teli.